<noise> voiny fo kas natiny kat fiisok ror kinai nois. Tana viny mes pan <noise> iruk vavis ror. Mespan sainy moun ror tan voiny te natiny kat fiisok ror, ri te kat fiisok ror marmar marmar kinai nois tan voiny mesapan kuu vavis ror, ri te kat babainy tsun non nois, mesapan fifatsuts ror fo mesapan naa vavis ror ri te nai kat fitatsun tana mesapan. Naa vavis ror ri te nai kat fitatsun tana mesapan. Fo kain kas tiya sikia tu marimari, sikia to patsun tsuri, fo kas tiya natiny kat fiisok ror fokinai nois, tana fo voiny a enimol to ya na kas nating kat fiisok kinai, fokinai nois tana fokinai voiny ai enimol a rof fiisok fokinai voiny, ai nating iruk vavis non vio non mangai vio no voo sainy moun non, ai te kat fiisok nois tan fo voiny.